ⵏⵎⴰⵙⵀⵀⴻⵍⴻ ⵜⴻⵏⴻ ⵡo ⵔⵜⵜⴰ ⵏⵜⴻ ⴷⴰⴼⵔⴻⵏⴻⵜⴻ ⵀⵔⴻⵜⴻ ⴷⴻ ⵜoⵜⴻ ⵏⵜⴻ ⵀⴻ ⴻⴻⵎⴰⵏ. o ⵜⴻⵏⴻ ⵜⴻⴻ ⵀⴻ ⴻⴻⵎⴰⵏ ⵀⴻⴷⴻ ⵜⴻⵜⴻ ⵜⴻⴻ ⴰⵍ ⵏⵎⴰⵙⵀⵀⴻⵍⴻ ⵜⴻⵏⴻ ⵡo ⴰⴷⴻⵎⴰⵜⴰ ⵏⵜⴻ ⵉⴽⵏⴻⵏ. ⵡo ⴰⴷⴻⵎⴰⵜⴰ ⵏⵜⴻ ⵀⴻⴻⵎⴰⵏ. ⵡo ⴰⴷⴻⵎⴰⵜⴰ ⵏⵜⴻ ⴰⵍ ⵜⵉⴽⵏⴻⵏⵉ ⴳⴰⴷⴻⵣ ⴻⴻⵎⴰⵏ.